Toetran-dra baka Etopy ndreky kà zen̈y mirana amin'ny Alizery fo izy <hesitation> tapere zen̈y mafana zen̈y an̈y. Avô mafana ndreky maiky be rehefa amin'ny <hesitation> toerana ambanimbany zen̈y izy <hesitation> mafana ndreky maiky be oe.